الأيام حول ساحر يحول، يحاول يسوي تعويزة جديدة، بس بلغ فيها وما صار- وصار حجمه صغير بكل، وصار يواجه صعوبة في إنه يتنجل بين فين، بين الأشياء، والتعامل مع الأشياء إللي حوله وبهذا وبعد فترة تعلم أنه لازم يكون حذر مع السحر بتاعه.